Seni ala bisa lestarikan tradisi budaya nala masing-masing ala bisa pake musik, boma ala bisa tao lukisan leondiak, boma ala bisa kasih kuat mental ala bisa kasih ajarkan sejarah sosial.